Yamboipirambueve yaja iru ivipe yaikua mbaevaepe jare yaesa mbaevape jaema jokope yaja ñavae yae opa mbae ambueye yandeve kiraitapa yandepuere yaviakatu jokope, ikaviko ya, yajayave ñamaetako mbaeko oime jokope mbaeko yautava jare kiraitapa <hesitation> yaeka yandeyeupe <noise> yaikokavivaeraye jokope yavia, mbaerepako yandepuereta yavia jokope